Namungikwachaga tundu chakwanza namaumu usafii ninaumbu safi na malola tulie chani nikatundonanche basi naanda ichakulia chakatondo nanjugula nde nyani chamsani <noise> nyapata nyanja msanya na mandaa baada na kwepaapo namatulia kidogo kairengachu kurondiyenyanya sha maanguzi, <noise> na alapati nyenja sha maanguzi naenda utoakiyanje enguwandu usiku. <noise>